Velosipedda yurish piyoda yurganga nisbatan inson organizmiga foydaliroq bo'lib, insonning ko'proq muskullari harakatga keladi. Shuning uchun men hamisha velosipedda yurishni afsal ko'raman.